Karazan'ny vonkazo izay efa avy itako ôhatra hoe voangy, vapaza, <hesitation> letchi sinoa, akondro mamy, <hesitation> vany regny, ampalibe na koa magnana hoe <hesitation> ampalôsy, voangy tsôha, mandariny, karahan'zay, manga.